gott kvöld hvað þarf að hafa í huga þegar maður kaupir rafbíl er

jafn hagkvæmt og menn segja er einhver falinn kostnaður

svör við því á eftir en í dag var kjörinn nýr formaður Félags grunnskólakennara sem hefur sem hefur það meðal annars á stefnuskránni að vinda ofan af samkomulagi í síðasta kjarasamningi um að kennarar vinni meira innan veggja skólanna þeir vilja með öðrum orðum fá aftur það svigrúm sem þeir höfðu til að vinna heima Þorgerður vertu velkomin

þú sagðir við mig áðan um að þetta væri eitt af mikilvægustu verkefnununum að valdefla kennara og breyta þessu hvernig þá það sýndi sig og hefur kannski sýnt að með síðasta kjarasamningi þegar bindingin varð algjör og kennurum er ætlað að skila allri vinnu á vinnustað að það hefur dregið úr starfsánægju kennara og það hefur sýnt sig að það

þeim árangri sem að var stefnt er ekki eðlilegt að menn séu ekki jafn ánægðir

í vinnunni heima hjá sér ég veit það ekki við erum að vinna vinnuna okkar eða innan veggja skólans þá er bara spurningin hvað vill fólk fá út úr þessari vinnu það sem við erum kannski að horfa til

er eðlilegt og á vinnustað á meðan hann er að kenna og og hugsanlega undirbúa sig eða allavega í samstarfi við aðra

og utan hins vegar kemur að þessum mikilvæga þætti í starfi kennara það er þessi íhugun og sjálfskoðun sem felst í því að kennarinn meti raunverulega kennslu sína dag frá degi og skoði hvort hann geti gert betur eða hvernig hann geti nálgast verkefnin sín á sem bestan hátt og það hefur sýnt sig að það er svolítið sá þáttur sem hefur orðið í skóla frá átta til fjögur eða átta

hálf fimmta þú talar um íhugun og sjálfsskoðun

sem menn leggja áherslu á ég meina hvernig kemur það inn í kennarinn er fagmaður í uppeldis og kennslufræði kennsla eða menntun

sérstakt fag þetta gerist auðvitað fyrst og fremst í huga hvers einstaklings og

kennara sem þarf svolítið að skoða hvað hann er að gera með hvaða nemendur hann er og hvernig hann ætlar að nálgast verkefnið og það er einmitt þessi íhugun og þessi sjálfskoðun og skoða dag frá degi hvort að verkefnin sem verið er að leggja fyrir eða þær nálganir sem er verið að vinna með hvort þær séu að virka það

hafa einhvern tímann verið að kenna þetta verður svo alltumlykjandi og það er kannski það sem við mörg hver erum að tala um að það er þreytandi starf lýjandi en þetta er ótrúlega skemmtilegt og gefandi þannig að það þarf þetta traust við viljum fá þetta traust um að við séum að leggja það á okkur sem þarf til þess að koma til starfa og sinna starfinu á góðan og eðlilegan hátt með fullri virðingu fyrir kennarastarfinu

held ég að séu mjög margar starfsstéttir sem telja sig þurfa kannski þetta svigrúm sem þú ert að tala um en sæta samt sem áður aðhaldi stjórnenda yfirmanna og gera það bara án þess að gera miklar athugasemdir við það já ég held að það sé leitun að stétt sem hefur svona margslungið hlutverk eins og kennarinn og það er auðvitað við vitum það

fjölmargir einstaklingar

sem hafa einmitt þetta frjálsræði og þessa getu til að

fara út fyrir rammann skoða svolítið sjálfan sig og vinna á mismunandi stöðum eftir því

þó svo að þeir þurfi að skila einhverjum ákveðnum þáttum til vinnuveitandans þannig að það er sérstakt í ljósi þess að verið er að tala um

að sveigjanleikinn sé mikilvægur bara svona almennt yfir allar starfsstéttir þá sé verið að binda kennara enn frekar á starfsstöðvum sínum þegar starfið er svona margslungið og þarf þessa íhugun og sjálfsskoðun

heim og slaka á geta unnið þetta eftir ykkar hentugleika á daginn kvöldin hvernig sem þið viljið

þurfið ekki að sæta stjórnunarlegu aðhaldi frá yfirmanni ég geri mér ekki alveg grein fyrir því hvort það sé endilega svona beinn og hreinn vilji allra því það eru svo sannarlega sumir

klára sína vinnu á vinnustað og fara út og vera búnir og upplifa það að þeir hafi unnið gott dagsverk þann daginn og koma svo aftur til starfa

hann raunverulega bindi sköpunina listina sem felst í því að kenna þannig að þetta er þetta er togstreita innan stéttarinnar núna var þessi aukna viðvera þið kallið hana bindingu viðvera kalla kalla viðsemjendur ykkar var metin til hækkunar launa nú vilt þú fara með það til baka og

samningurinn samningurinn er laus núna er þá ekki viðbúið að

ég meina þetta er metið til launa hvernig

vinna með þá stöðu já þú ert nefnilega að segja mér

ég sem trúnaðarmaður síðan tvö þúsund og fjögur hef aldrei fengið þá tölu hvað

hvað þessi binding átti að kosta vegna þess að þetta er einmitt svona stóra spurningin sem við höfum sett fram hvað taldi í raun og veru sveitarfélögin sig vera að borga fyrir þessa bindingu en þeir hafa ekki gefið það á nokkurn hátt upp og það væri afskaplega mikilvægt að fá þá á borðið

teljum okkur hafa selt mörg okkar hlunnindi inn í síðasta kjarasamning án þess að fá þá nokkurs staðar tilgreint hvað það var þannig að ef þeir hafa það einhvers staðar á blaði þá væri gott að fá það það væri gott veganesti fyrir mig en

út í miðri á

á milli tveggja stórfljóta vegna þess að hér er auðvitað laus kjarasamningur annars vegar og svo með þessa góðu kosningu þá veit ég svolítið hvað brennur á kennurum almennt við erum með starfandi formann sem lýkur störfum átján maí við erum með samninganefnd sem er að störfum þannig að hvað eigi að gerast akkúrat núna á þessu færibandi það get ég engan veginn sagt því ég er að koma inn og fékk fréttirnar klukkan heyrðu rétt aðeins í lokin við eigum ekki mikinn tíma eftir en svona hvað varðar

dæmis PISA geturðu nefnt einhver atriði sem þú vilt leggja áherslu á já ég held að við þurfum nefnilega sameiginlega og ég er svo ánægð

hafa kallað á mig vegna þess að sameiginlega er þetta grunnskólinn okkar og ég held að þegar við

íslensk börn í tíu ár mennta þau þá sé í grunninn

samkomulag um hvað eigi að felast í þessari menntun það á

menntun að auka og ydda mennskuna

PISA prófum eða eitthvað það er þekking sem

getur orðið úrelt á morgun eins og

sem þar þar starfa þurfa að sinna þessu og gera það af þessari einlægni og mikilvægi þessa starfs og þar getum við tekið höndum saman að menntunin við erum til dæmis með börn sem reykja minna drekka minna hamingjusamari þá ætlum við að snúa okkur að öðru það er stefnt að því minnka hlut jarðefnaeldsneytis í samgöngum með notkun endurnýjanlegra orkugjafa og orkusparnaði með öðrum orðum

að hætta að nota bensín og díselbíla og nota rafmagnsbíla eða aðra sem menga ekki jafnmikið hingað er kominn Runólfur Ólafsson

vertu velkominn það eru margir að spá í að kaupa rafbíla stíga skrefið inn í framtíðina

eða nútímann rafbílar eru enn í miklum minnihluta hér á landi að hverju þarf að huga fyrsta atriðið eins og með öll bílakaup er að fara í þarfagreiningu og í flestum tilvikum þá hentar rafbíll bara ágætlega meðalfjölskyldu þetta

byggir á því að þú hafir einhverja ákveðna akstursdrægni sem þú þarft ekki að fara mjög mikið umfram þannig að ef þú uppfyllir það er það spennandi valkostur að skoða

á markaðnum sem er reyndar í augnablikinu frekar lítið það eru fáir framleiðendur að bjóða vörur sínar til sölu hér á landi er hægt að treysta þessum tölum í rauninni bara staðall sem segir ekkert annað en einhverja viðmiðun og eru langt umfram það sem er eðlileg drægni þessara bíla

og í færi sem er núna þá það sem er jákvætt

lengri

og almennt eru

búnir og betur í stakk

að mæta okkar veðurfari en áður var þannig að þeir eru orðnir raunverulegur valkostur en nú hefur Orka náttúrunnar sem er með þessar

fyrsta febrúar þar er mínútugjald þrjátíu og níu krónur mínútan er það eðlilegt verð við teljum það

hátt gjald og umfram það sem er það hefur nú komið fram í viðtölum við forvígismenn Orku náttúrunnar að þeir ætli að hafa þetta sem einhverja fælingu þannig að fólk reyni eftir sem áður fyrst að hlaða heima og það í sjálfu sér er ákveðið ákveðið viðmið sem

að bera virðingu fyrir en það er ekkert alls staðar hægt að hlaða heima nei og þar komum við að því að þeir sem eru í sérbýli eru í góðum

ég tali ekki um í gamla bænum þeir eru oft í mjög vondum málum og þarna hafa sem sagt bæði sveitarstjórnir og stjórnvöld almennt svolítið brugðist á liðnum árum við erum enn í þeirri stöðu að það er ekki komið í byggingarreglugerð að það sé skylda að hafa tengla við nýjar byggingar til þess að nota í svona hvað er langt síðan þú fórst á fund stjórnvalda til þess að biðja um að

þannig að þetta er búið að vera eilífðarmál ef svo má að orði komast og allar ríkisstjórnir síðustu ára hafa tekið þetta samt upp

sem eitt af þeim málum sem þeir ætla að stefna taka hattinn ofan fyrir núverandi stjórn því það var sett inn í síðustu fjárlög það hafa verið tímabundin niðurfelling gjalda af rafbílum og tengiltvinnbílum og það var sett

til þriggja ára þannig að fólk getur gert aðeins lengri áætlanir en það sem vantar til lengri tíma er að búa til langtímaáætlun það er líka vel

frá yfirvöldum og það dregur úr

þannig að það eru ýmsir hlutir sem eru á réttan veg en við sem dæmi við sáum að það var

áttatíu og þrjú prósent aukning á sölu rafbíla á síðast ári það fór úr tvö hundruð

en það er í raun enginn fjöldi hvað með verð á á rafbílum sko rafbílar þurfa mun minni þjónustu en hefðbundnir bílar það eru ekki olíuskipti það eru ekki

of dýr miðað við þetta við teljum miðað við markaðinn

sé of dýr við erum

að gera könnun þessa dagana og við munum vera með upplýsingar um hana á okkar heimasíðu en þetta er mjög spennandi markaður og við erum oft að bera okkur

til dæmis eins og Norðmenn þeir hafa gengið mjög lengra meginmarkmið yfirvalda er að vinna að orkuskiptum og auka möguleika landans á að nýta endurnýjanlega orku sem við framleiðum hér innanlands í augnablikinu er verið að niðurgreiða þetta þessa þessa bíla og svo

ráðherrar innan ríkisstjórnarinnar og við verðum að ná í veggjöld eða eitthvað annað á þessum bílum

hvernig skattmann nær ég hef engar áhyggjur af því hann nær alltaf sínu

rest en þetta er einhver einhver brú sem er verið að byggja og við verðum bara að gefa því sinn tíma og lengri aðlögun heldur en hefur verið gert fram að þessu takk fyrir komuna Runólfur og þá er það menningin gott kvöld leikritið Hrafnhildar Hagalín og leikstjórn Hörpu Arnardóttur ætlum að rýna í þetta verk með þeim Snæbirni Brynjarssyni og Bryndísi Loftsdóttur verið velkomin

evripídes og Medea þetta er tvö þúsund og fjögur hundruð ára gamalt verk vinsælasti harmleikurinn í gegnum tíðina og kannski gott dæmi um það að verk geta lifað af vonda krítík já mjög vonda sínum tíma fjögur hundruð þrjátíu og eitt

það er svolítið merkilegt að maður geti horft á

síðan þegar það eru allt önnur siðferðisleg viðmið í samfélaginu og kannski spurning hvort við getum skilið verkið alveg almennilega á sama máta kannski kannski ekki en þarna er gerð tilraun til þess að

upp á nýtt og bæta við

ofan á þetta er harmleikur með stóru h i þarna eru stórar tilfinningar

er ást

og auðvitað örlög já þá fannst mér þessi sýning aldrei lifna almennilega við ég tengdi aldrei við hana og mér fannst hún aldrei lifna nægjanlega mikið við það er búin til ný leikgerð og ný þýðing og mér fannst einhvern veginn eins og ég væri að horfa á margar sýningar á sama tíma og það hafi kannski vantað meiri meiri heild og að byrja bara á því að segja söguna og hlaða síðan ofan á það meiningum leikstjórans eða hvert hún vildi fara með þetta en mér fannst einhvern veginn sagan sjálf hún lifnaði aldrei er svikin af Jasoni eiginmanni sínum og hyggur á grimmilegar hefndir einmitt þetta er svona hefðbundin ævintýrasaga

prinsessa sem hjálpar honum í að leysa einhverjar þrautir og að launum hlýtur hann hana og fer með hana til annars lands

hún er fjölkunnug og er búin að brytja bróður sinn í spað og svíkja föðurlandið og hamingjusöm til æviloka einhvern veginn miklar ástríður og maður sér hana einhvern veginn fyrir sér sem einhvers konar en jafnframt eru þau bæði

sér hvort hann leit bara vel út á

myndunum hjá henni skilurðu eða hvort hún

raunverulega hrifin af honum og hann vissulega fellur

fyrir fyrir prinsessu og segir segir henni

ganga völdum á hönd mér fannst Kristín Þóra standa sig rosalega vel í hlutverki

reyndar líka gaman að Lovísa Ósk sem hin prinsessan keppinauturinn því hún var náttúrulega dansari og

vel nýttar í verkinu og ég tek undir það eru ýmsir vankantar á sýningunni mér fannst svolítið leiðinleg þessi sem fólk dettur oft í fólk byrjar að hálfpartinn baula sig í gegnum mjög nútímalegur og maður skilur þetta leikrit alveg alveg fullkomnlega auðvitað vantar kannski þessa forsögu

inn í leikritið en ég tek undir það fólk verður bara að lesa sér til ég nenni ekki alltaf að hrútskýra allt það getur

það fer í leikhús Edda Björg hún fer með hlutverk

þeirrar sem sér um börnin hún er líka

þennan sem fer konum ekkert vel og er bara orðið æ algengara í leikhúsum maður er að sjá þetta aftur og aftur

Hjörtur Jóhann ekki öfundsverður af því að hann er að hlaupa í þetta hlutverk með stuttum fyrirvara sést það eða hvernig stendur hann sig já nei mér fannst hann ekki

við vorum á ég horfði á manninn minn hinu megin í ekki alveg til hvers þetta var en ég vissi að hann var með

þessi hugmynd var ekki alveg að virka þessi kynjaskipting hins vegar var nýtingin á rýminu alveg skemmtileg og mér fannst það alveg ganga

Freysson hlaut í gær Jóns úr vör sem afhentur var í Salnum í Kópavogi við endum þáttinn á upplestri Sindra Sindra á

verðlaunaljóðinu sem nefnist kínversk stúlka les uppi á jökli veriði sæl í þessu landi leynast engir

sofandi farþega setur upp

aftasta bekk les kínversk stúlka um lestargöng sem lokast og opnast eins og svart blóm